Biby hitako marikoriko agnahy indrindra zao an olitra satria olitra zany rehefa hitanao de amina raha maloto farany hoe maloto indrindra izy no ahitanao ananjy, de akeo koà lalitra lalitra koà mitovy amina olitra na lalitra zany tsy mitangoringorigna amina raha indrindra indrindra hoe lali-mentso fa amina raha <hesitation> ratsy fogna io de reo zany ny biby tegna hoe marikoriko anay.